Fantarantsena kangourou moko zany amin'ny alalan'ny hongora ananjy igny, de i hongora ananjy igny rehefa hoe mi-saute de <hesitation> mahatonga alavitra be de igny koà nefany afaka malakilaky izy zany amin'igny, de rehefa anjehina fahavalo izy an de afaka milefa malakilaky.